Kawanti nikula makgtakgalha min makni, kimakni akit makgtakgalha akxni kpaxa makgtakgalha, klipaxa lichakgan, akxni kakgchichi, kwali lakgat xlakata namakgtaya kimakni nachu para kgama akgchichi kama lin nama wanikan litakglhputun, nama wanikan parawa